أكثر نشاط أحب أسويه وجت فراغي هو إني أتعلم أي شي جديد، يعني أشوف أي شي ممكن أتعلمه جدبد ما عندي أي معلومات سابجة عنه وأشوف كيف يسوونه، أدخل على اليوتيوب وأشوف فيديوهات عنه، أتعلم أشياء عنه وأجمع معلومات وأعرف كيف يسوونه وأبدأ أسوي أنا كمان مثل ما يسوونه، هذا هو بالنسبة لي النشاط المفظل.